بالفعل وقعتلي هد القضية وكتوقع لأي واحد وكنظنش شي واحد في العالم موقعتلو، شحال من مرة كيخصك تفادا شي شخص وشحال مجموعة ديال الأشخاص مين كتفاداهم راج كتفادا مشاكل وحوارات خارج الموضوع وحوارات لا معنى لها.